Al e facilissim: a basta pìé ün limun, 'na taiu via 'na fischia, lu spremu ënt ün bicer, düvertu ël rübinèt, fazu culé ën po d'acua nurmala, natürala ch'a sia ën po frësca e la bütu ënsema al limun e giuntiu gnanca dë süchèr <noise>